<noise> <hesitation> أكيد الأفراد لازم يكون لهم حق اختيار البلد إللي تناسبهم من ناحية الحياة، ومن ناحية الأمان، من ناحية الثقافة الاجتماعية، من ناحية الفرص، لأن هذا جزء من حريتي الشخصية، وجزء من طبيعة <hesitation> من طبيعة العيش، والتأقلم على البيئة، والتأقلم على البيئة الاجتماعية، بش يكون أكتر كتير وتغيير في حياته، <hesitation> مهنية أو العلمية بصفة عامة. <noise>